Nah jadi lo, ulun tu bahari mun kada salah suah tegugur abis tu bedarahan lo batis ulun. Nah waktu itu karena ulun masih halus lo jadi mama ulun nang meobati. Waktu tu, mama ulun kaya wara membarii betadin ja pang, dibersihi lo sedikit. Uma tu liwar sakitnya ai, sakit lalu. Nah, pas sudah dibersihi lo, habis tu mama ulun tempeli luka ulun tu behansaplas. Habis tu kayanya pinanya diganakan seminggu, pinanya tuh. Baik ja pang sudah, habis tu timbul jadi bekoreng kaytu nah. Habis tu ulun garu- garu ai lo batis ulun, gegaranya gatal tu lo habis luka tuh. Nah dari situ ulun kaya tahu, <hesitation> cara meobati luka tuh nya tinggal bebetadin ja atau kada beminyak tawon munnya di keluarga ulun tuh. Habis tuh, ulun tuh suah jua ada bisi kawan nya habis tegugur. Habis tu lingsak- lingsak lo batisnya tuh. Bedarahannya beh banyak banar tuh. Tekajut ai lo ulun melihat. Habis tu ulun langsung tu ke apotek menukarakan nya obat, betakun ulun ke ke tukang nang bejual obatnya tu lo. Kayapa cara meobati luka abis tegugur kecelakaan? Habis tu jar urangnya lo, <hesitation> ini aja pakai nacl. Lawan kena ditutupi pakai kasa. Dah ai lo, ulun tukar ai lo berataan tu. Ulun bantui ay lah kawan ulun tu membersihi lukanya. Jadi pertama waktu tu, ulun bersihi inya pakai nacl tuh. Ma tekuriak urangnya gegara kesakitan jar. Padahal lo setahu ulun tu, munnya dibersihi pakai naclnya tu kada sakit, tapi kada tahu jua kenapa inya kesakitan waktu tuh. Habis tu sudha ulun bersihi lo, ulun gana akan lo setumat supaya inya karing dulu kaytu nah. Hanyar ulun tetesi be- betadin. Pas betadin jarnya kada sakit pang lah. Habis tu, ulun kasai lawan minyak, nya tu ada dibarii lawan keluarganya nang ngarannya minyak guntur. Kada tahu jua pang lah ulun itu minyak apa. Pas sudah dikasai itu lo, hanyar ditutupi pakai kasa. Pas esokannya kalinya lukanya masih basah kaytu na lo. Ulun bari ai pulang nacl tu lo, supaya membasuh bekas minyaknya semalam tu. Pas sudah, ulun ulangi ai pulang kaya semalam. Ulun kasai pakai betadin, pakai yang minyak pun keluarganya itu. Habis itu ulun tutupi pulang pakai kasa itu. Nah sampai, pinanya sampai seminggu pang lah hanyar baik. Hanyar nya mulai tetutup tu nah lukanya lo, sampai wahini tu sudah baik pang lah lukanya. Kadeda lagi nang sakit- sakit tu. padahal waktu awal- awal tu inya pina tekuriak- kuriak lah gergara kesakitan. Uma ai kesian lalu ulun melihatnya tuh. Munnya abah ulun tuh suah jua inya tegugur. Sampai apa yo lah? Muhanya tu lingsak kaytu nah. Tapi mun ulun melihat, mama ulun kadeda pang kaya ulun, nang pakai nacl tu kadeda pang. Jadi kaya wara dikasai minyak ja. Habis tu kaya digana akan ai, habis tu baik ja pang. Maksudnya kada yang lawas lo sembuhnya. Habis tu sudah ai, paling nang biru- biru ja di awak nang lawas hanyar hilangnya. Itu pang cara ulun lah, munnya misalnya ada luka. Tapi munnya lukanya halus ja, kaya tetatak apa kah sedikit, biasanya ulun basuh ja pang bebebanyu lah. Kadeda yang sampai bebetadin kaytu. Jadi ulun ganakan ja sampai inya darahnya kada keluar lagi. Jadi misalnya yang pakai nacl tu munnya lukanya ganal ja pang, kaya kawan ulun nang habis tagugur tuh.